Toh kiti am nyanghabeiyu a təmongit ad niyawu, a rayuwa gət tunnduiyawu am nyangbei lokashi ti am secondary school am mak bollawu hal, am mak bolawu am yangha ngoiyu am kum, karang kam git kum tw monghit a-a ah twomim twoma kin maal sosai, saboda a lokashi, a lokashi tiwu, am nghe kaptin kena a secondary school om, ha nyana tanti ghom. To kiti am nyanghabeiya a ta'ghm mamakinawu. A lokashi ti kab a set gom, a lokashi ghom kab sa'oi ghomam min mak ti bok a anangzinu, am pi kəi dip a kinti gohin, amma gimi bwaguna mi'a kwalom hal kwal nimi'a wani? eh, am sam ko ghida mak bola min aye kaza. Wani em, am sama ghida mak bol, am kei dop tanghosin pa, Bapi pi baiwa nan kab pi ti am danghawu, a yeniti mak blu sai am zha bo Gghe lokashi mak ballom sai a kenang mi ana <hesitation> whei SSCE mibom mina mak ball ang GSS Kafel <hesitation> <hesitation> stadium a Dngi twa, nghe angwa twa. Pi lokashi ti <hesitation> Chairman Idris Keinang ti twa kei me <hesitation> kin gyang Garga mi a bomina mak ball an GSS Kapil mi wui SSCE Kenan.

Mə'angyak kuma mi an iwaka mi yokmira keikana manzheye ma mi ana haltang ɓakaiyom ɓwa. to kap tang lokashi am yangha lokashi twa kawai am kumha khimahang kawai, ko am ni da ko an niye saksoi kawai am yangha ka wu kawai am khima ga pangi wane fa ta min ana hal kwalom təmong hal kwaom mi təma pangni gheki. Toh am yangha lokashi twa to am kum yilangmal sosai sosai, yilangmal mi am kumka am ana kumung, sosai sabo nya am